Parce que tey tàngoor bu ñëwee nga am sa ndox nga dugal ko foofu danga am léegi ndox mu sedd nga naan <noise> ko sa yaram bi <noise> yëpp dafay sedd. Nga am sa meew <noise> def foofu, nga am sa boisson def foofu, <noise> nga am sa yàpp def foofu, nga am sa jën nga def foofu, nga am sa karoot nga def foofu <noise> di liy njëriñu <noise> fridge kenn munu ko jeexal. Xam naa ne daal fridge, ventillo, fan tubaab moom.